عند تقدمك في العُمر، هل تفضل الموت قبل شريكك أم بعده؟ ولماذا؟ أفضل أموت بعد شريكي، لأنّ عيش الحياة من دون الشريك يكون صعب وأخاف أتركه وحده يعاني من الحزن بعد وفاتي الحياة تكون أجمل لما نعيش مع بعض ونبقى جنب بعض حتى النهاية